Eyihi ekyu sikyilhobire eribya isighuwithe eriyikubyamu kusangwa ekyihugho kyino kyirikwe ebyanda ama- amandaghalha namiruka. So, sihali mundu wosiwosi eyikabya isangathunga eriyikubyamu kutse eribugha athi <hesitation> kunaminya kyinu obuyingo kulyendibya buthya. Kwangabya mundu wosiwosi kwangabya inawithe esyasente singahi, nayu obuthu bukahika inathunga nayu eriyikubyamu okwakyindu akyabirilhamu kutse ekyabirikolha kuste ekyoghundi mundu abirimukolha embere siwe. Neryo okwekyu bambi sikyilhobire eribya isighuwithe eriyikubyamu <hesitation>